من أجل تثبيت <hesitation> تطبيق ابليكاسيو في تليفونك، اذا كان عندك تليفون اندرويد، ادخل في بلاي ستور، <hesitation> وحوس <hesitation> على <hesitation> لابليكاسيو اللي تحوس عليها، وديرلها انسطال. اذا كنت في تليفون ايفون ادخل في اب ستور، وكذلك حوس على لابليكاسيو اللي راك تحوس عليها، ودير انسطال. راه يقوم التيليفون بالتحميل و <hesitation> التثبيت.